A nu ni ja'anchayo ntáyo te kuni ja jakú na nakaáchayo nu kuni jaá chi'iyo nu in tana chi'iyo nu te ku ja ja kuú ntuva'a chi nu nuni ja'anchayo te nu ma nu ma nakachayó nu xi ma chi'iyo in tana xi ma ko'oyo in tana nu kooyo jin te vatu ni ja ku este ma ma ntuva'a yachi chi vatuni ste'eyu xi nuun tii tan taka nu xitiyó maáyo te kuni ja nakachayó nu chiɨɨyo in tana chiyo nu in yuku ko'oyo te ntuvaa.